حاول تصرف على الأساسيات بس الحاجات الأساسية اللي أنت بتحتاجها في يومك وبلاش وجبات سريعة وبلاش خروجات <hesitation> مكلفة وبلاش <hesitation> تروح سينما زي ما أنت بتروح كل يوم وبلاش <hesitation> تروح النادي ووفر فلوسك دي أحسن هتلاقي نفسك مع الوقت <hesitation> معاك فلوس كويسة يعني.